أول حاجة <noise> نجول له يكتب مصاريفه الشهرية ويشوف وين فلوسه جاعدة تمشى، والحاجة اللي- واللي مش لازمة ما يلزمناش، راعي ينحاها يعني بشوية بشوية عشان نتعلم التوفير، ويحط مبلغ على جنب كل شهر زي الجمعية، زي حساب توفير، حاجة باش تتجمع له يعني على المدى الطويل ويلجاها يعني وقت اللي يباها.